په پښتو کې د مصالحو نومونه اکثرا له نورو ژبو اخیستل شوي. خو هغه مشهور یې دا دي: تور مرچ، سره مرچ، سپینه زیره، توره زیره، لونګ، د چایو هېل، د دېګ هېل، زنجبیل، د انګورو غوره، کورکمن، د ګشنیجو تخم، کنجد، سپېرکۍ، بادیان، زعفران، سنډل، زِرک، وچ رومي، مالګه او نور